A gaw mè npana vna n'ta, nga gawa daw daw, daw daw mafmafa a nga slikiya, a nga ndiya. diya, va'nda, duksa ng'maf sa nga a nga girva vna gabadaya ngs dok nènga ngasa skwi ma suna nga, a tu'nga ba bab ng'ba nènga nasa skwi ma nga suna. nga slaha zlè n'tba nga ndiya, nga slaha divid ntba nga ndiya skwim skwim ba nga ndiya gudam ba gabadaya a zhègila takaha nga a bababb nga ngag pz daw, na vanda, diya ava mn'nda a skwi ma mpuz gudam, skwi ma nga sun aa ng mafai a bi a nga pza bi azbi gudamma tun tuniya ng maf ba skwi nga mpzè ng maf gina. skwi nga mpzè a nga vi wudiya lèkwan ata gi nawa naw ba nga nas takwan ta. ma zhègil nda takahata wudai nga ah ah ata gawa ra diman ba babb ngagwad a nga gad sa, skwin jina nas gudam gababa daya nga suna daw daw mafa, a vanda, a diya a gugum duk nga ndda huda nga gira skwi mann a ngira vna nga nasa. um nga kalana gidè tèma, tèms nga giya vasa skwi man nga giya ba azbi twudum nga gudam nga giya, gudam gabadaya a skwi ma nga giya a nga giya nga ngèch'a, a nga giya zlèna vna, a nga gi mèmè vna nga nasa ng mafa t'kokwar ng gabadaya nga gaw tmaf nga. Ata a koghum, ava barawa nga kat gudam ngati a skwi man nga gaw. dudam gabadaya nga gaw sdok a gida nasa zhègil da takahang mènè a nga md dba wiya ah a barawa nga da giya vasa, a nga da gi nawa nawa katay skwi man è suna ya kamkam ayi gad kin kam wai zhègil da takahan kilèk a skwi ma nga suna ng mafa'a. din nga gi di skwi ndo a'bi, nga gi nawa nawa a'bi, gabadaya sdok, zhègilè da takahan gina a gida nasa. gudam t'harkad sat bng mafa zhè a mamna duni sat ba maf zhè arai zhègil da vang shafa gudam gabadaya ng stad ta nèjèri gin kabi a mam na man mafa ta gad tgid duniya, arai zhègil da takaha nga a nga dè mama a vasa ara mana ndihi ay <hesitation> ata vakang skwin jina jina ba nga ndiya. katan ta nga pzè daw, nga pzè <hesitation> a m'nda, nga pzè gugum, nga pzè vanda. a diya a skwi ma gi slɗ nga gi buk, nga gi slɗhi, nga gi bokwi. nga gi divid, gudam gabadaya a nga zlèhè nga ndiya skwin gina nasa. skwi man nga mpz ka tè gidaw nga ndda hud gudam ang mafa halaki a tnga ba babb ng ba kata a skwi ma nga suna nga. zhègilè da takahan gina arai ndawa ndawa tant gid nmina gudam sat dok, arai ta mina gida vasa ata pd wadai nga <hesitation>